Kalu ite eua ma kulkas maa kalu ite sae niko kalu ite pamalas unae ya ma te eua nadu sa mai teua am kulkas ma ha kalu laku ite una ma kalu panekae ikangkung pi. kangkung la kacang tumbu pi ha kalu te sae niko ite eua nadu laku ite una yaee teuna ya pea laku ite anuae haa anua pea mai intele tapi kalu iurue iyanala tutu dua hutidu ma itan telee tapi kalue selain lakue. lakue papinyo. lakue utanue uto kolote mama intele tapi kalu utanu kalu ite sae paneka aue hihi papari yangee papari yang mati iris gampage tapi kalu matii mamae tantele laku iwa wele tapi kalu yang laen daripada mama. mama masi bisa intere tapi kalu laen daripada mama ite una ya mae tantelee paneka au tamate siu uta mate siu uta mate siu kalu ute una ya ka kalu ute eua nikoe nadi samae ite una ya ma intele tapi kalu ria nala putu dua. putu tidu mama irowe laku ita bisa karna une mai tantelee. Kalu au sahe ye mama papari ma. papari mama kang babaru au sahe kang au isa ko ama korue papari au iris gampang ma au se mase au sahea laku au eua ma kulka ma laku aumata dino riana laku tido au hera kang reana una nasiu iwana wewe jadi au ta sayang jadi kalu ana sahe mae panekae ketimun papinyo mama inie iko lotoe kang jadi laku ite eua ma kulkas ma intola. ntola tapi kalu laen daripada mama itan telee tee ua kang hiee ita hihie itaya lakuee isa siu see eye paneka otahu kalu ite sahe ma langsug ite una ya bole tapi kalu ite heeua ma kulkas ma ria nadi sapu tudo kalu ite pamalse kalu ite taunaya lako tantele siue kalu ama kulks ma jadi ite sahema kapaneka ou utanu yang karing. karing me la supaya ina at irue loupo untele irue loupo intele irue po kotidu potate po intele tapi kalu utanu yange ihihima yang paneka aue mamapapari iris paneka iye tahu kalu irue ma tantele jadi tesae mama manta yang kuloto. kuloto tena mantama.